Agorɔ a mkuromfoɔ bɛpɛ ne hwɛ paa yɛ bɔɔlo. Bɔɔlo yɛ agorɔ a biaa akoma di akyire. Baa oo, Bɛɛmaa oo, akoraa oo, panyini oo biaa akoama di akyire. Firi sɛ, sɛ wohwɛ bɔɔlo no a, esiane sɛ yɛ nyinaa yɛnni kuo baako nti anaa yɛnni fa baako no, wobɛhu sɛ wei ɔɔkasa tiane yɔnko team. Ɛbasaa ɛde akyinnye bi ba bɛhyɛ wo mu. Saa akyinnye no nyɛ abufuo akyinnye. Na mmom akyinnye a ɔbɛma mo nyinaa moakasa ne moanya atenka foforɔ. Nti ɔno ne ma nnipa bebree naa njanka baa bɛwɔ ha. Bonomanemu no pɛ bɔɔlo paa yie. Na afei nso ɔba saa na ɔma ayɔnkofa sononko bi da bɛntam. Firi sɛ wobɛtim aakɔ akɔhwɛ bɔɔlo wonnim nnipa no da nso wɔɔfiri hɔ no ne wo no ne wone no abɛyɛ adamfoɔ. Ɔsiane sɛ, wone no wɔ team baako anaa sɛ honni team baako.